Ia, fomba fikarakaran̈a loko ze baika zen̈y hotrik’ain̈y an̈ati-nany ao zen̈y tsy loso tain̈a tsara izy zen̈y asian̈a sira. Aviô alon̈o asian̈a aharaka dongolo lay, sakaitany aviô tsy atô firiry be menakà tsy aloky fa atôno zen̈y ze fahitako afaka mampitan̈a hitrik’ain̈y anatiny zen̈y.